Bank bank from ley time i- i- i been knowing myself bank la ley place where people can keep money air in other advance country neh when you get property neh like gold diamond and thing neh you can also carry it to ley bank for people ley people to ley bank to keep it for you for safe keeping so tiffy tiffy rouge neh can’t come to your house and come take it from you bank la place where people can keep money la ley place where money transaction can go air la ley place where old money you get old money tear tear money you carry a ley can change it la ley work or ley people there to ley bank you can go to the bank to open your account to save your money you work you get small money you keeping it to the house maybe you will use it for different different thing neh some people too can get excess money ain’t good to keep plenty money to your house becor of tiffy tiffy rouge neh arm robber neh because of different different expenditure fire and all can break up to your house so bank la area where people can keep their money and their value valuable thing neh You go to ley bank ley get people neh the ley call neh teller somebody send you money from america or anywhere you can go to ley bank to receive it yeah la ley work ley people can do to ley bank there leh ley other time my brother in america sent me money for my children neh school fee la ley bank I go to before I get la money I go there you can fill in your paper and thing neh you write ley person name who send you ley money ley people get computer and all the ley can check in ley computer yeah bank la area where ley can do money transaction you carry money to save it you can also go the to receive it la ley work ley people can do to ley bank there a all about money bayney another thing bank can do again ley get something ley call loan if you working somewhere or you get your business you can go to ley bank ley bank people can give you money to help you run your business then later you pay a back to neh ley call it loan you go to ley bank la some of ley work ley banking people can do even ley our government people neh where working in ley different different ministry and office neh la from ley bank ley can get la pay when month end ley can go to ley bank Ley go for la money another work bank can do ley susu big big club neh saving club and thing neh la ley play ley can keep la money air yearly monthly yeah ley can go save la money to ley bank for the people neh when ley year end ley go there another thing ley bank can do again I know abor like credit union neh you can go credit from ley bank and ley will pay neh back with interest ley bank can do plenty plenty thing real estate property yeah ley get some people ley can ley can ley can carry la property to ley bank for collateral or ley bank people can hold it and get neh money some mor neh when ley take ley people money ley can't pay la property can leave inside through ley bank you can get property real estate and other thing ley bank can do plenty thing neh but I think la some of ley few thing neh I know ley bank people can do the ley can give loan employee neh can go the for la salary real estate credit union saving club and thing neh la all ley work the ley bank people can do.